मारो अ नि खाना में ए नि सबसे ज्यादा तो जलेबी हेगी। अर खाटू, दाल, आलू की सब्जी हगी और नरी तरह की सब्जियां हैं गई जसा की हरि सब्जियां मेथी की पालक की सब्जी। ये सब का भा में घनी ज्यादा स्वाद लगे हैं। अपन न जो सबसे ज्यादा बढ़िया लगे अपने उन अ तो बना-बना के कावा गा पर मै तो सबसे ज्यादा पकौड़ी बढ़िया लगे। <hesitation> अगर पकौड़ी तो अपन सात दन मे बनाकर खा ल तो भी अपना मन नि धाप है। जिसे बार बार अपने मन में ये सब चीजा आती रेवे।